Oko ni iya ya ni weho shoshi, iya sheho iya fiza inokpa ya fayele oza ipu kinokpa, ifo keho shoshi niya shi ni iya shotune he kparu, itikpi ko lamu oni iki ya mire koza ni ya shini, iya sheho ko za gogo-gogo, iya sheho kishi, iya sheho kagimakpa, iya sheho kigwu iya sheho ki hido, iya sheho ko koza gogo-gogo iya sheho kiye, iya sheho kagye, itikpi ko lamu oni iya shi ogwa, iya miyishi iya sh-o-yo-ya-wagyashe hi, igyo wagyashi iya kyipuya, neneshi neneshi. itikpi o lamu oni, ishi ya, iya ha yikye oya dami oza ni ya yimu, ome iki ya fayi leke oza ipu kinokpa, inokpa lake, ayi beke wasemi oshomote ko yigye kpawa, aba shomotu ko yawa kpawa, iya fowoza shini ikyelowiki anawa komo ashotunehe kpanu nani, aba-a- vikpiye kanu mani, akyebe niya, akyebe niya. Eho shoshi ki lalo kpawoza gogo-gogo miki ya yani, ar damoza ni ya shami ofu, oya yatuhi ya kagye itkpi ko lamu oni, iya shotunehe kpa nawoza mi tiyu ya yani mani oni iya tayenehi otargbagba. kawase boho bo hi kawase ni bitikpi hi, iya tuwotugbagba ino oyi gye mani kpo yigye mani shoshi lo, oyigye kpoyigye mamani shoshilemoji. ogyo ya yigye mamani oya ma abokase, ogyo yagye mamani aboza awino boza, ayoza ya lotu kiyula. Itikpi komi ogya yoza kiyo yemu lagye tikpo ko za giye giso, giye giso shini oma mo eh awoma kpoza ni oya ya kabo kiyo ni, oya a-r-pitikpi tiozanye, oza ni oya ya, oya yogokwo, oya yoko kwo ya ga doho, ya ga doho, kawi ne koboza lo, owimo koboza, oseka ho, ase ni ulinokoboza, owolatushila. Ine koboza wokwashi oga ba ikyeni oga ba owiki aba gwori mina, aya kiyulo, ayama lo, ayama lo, olamu oni ya shoshilo, olamu oni kumu yipu ono kese kaha kalago lo, ashashe pibayoza, ma ba ga boza ba yama ba yama la, ahalago ba ya mani lo, alago osho shi ni oyiso ohkpoza mi oyaya, ni eya ru ya gwa, oya re ya gwa, ka yo tuse eno ho kpadaho kwe ayine ho kilo, ka yotu sashishelo, ofu sowuso kpoza ni oyi biyabo koyoya ni mani lalo, eya tahato lo, aya ma alokase, o-li gbayayi niki gbokoka daha ananamani ni oma.